Bepnal, Besan, Benieyi, Bechon, Besiesar, fani bepul, Berie benzi, tamne benyi, Befun, Befur le ome, Befur le bepual, Befurrle besar, Befur le benyie, ontie, omyje le ome, omyie le bepual, Onge le Besar, Onyie le benyie, letel, letel le lieme, Lefel le bepanal, lebel le besar, letel le benissi, letel le bechan, Letetale besie sam, befel le betani bepual, Lefel le benyiebenyie, lefel le betari biemyse, lebel le biefurr, letel le biefur le ome, lebel le brefur le bepual lefel le brefur le besarr cetel le biefur le beniyi, letel le onyi, Leter ome le Onyile, lefel le omni le bepaul, letel le onyi le besarr, lefel le onye le benvie, betep bepual le ime, betep bepual le bepual, betep le besam le benzie bepnal betep bepual, beahan betep bepual le, betep bepnal le bresie sam, betep bepnal le betanibepul, setep bepnal le beniebenyi betep bepual le betanibenyi, bekep bepam bepual, betep bepual le be befurr Betep bepual le befur le ome, Betep bepual le befurr le bepual, Betep bepul le befur le besarr, Betep bepual le befur le bienyi, Betep bepual le befur le becham, Betep bepural le befur le besiesarr, Betep bepual le befurrle befamibiepul, Betep bepanka be-sarr, Befep bepam bee-sawr lepepual, Befep bepam be-sam le benyie, Betep bepan be-son le bechan, Betep bepam besarr le betanubepual, Betep bepam besarr le benyiebenyie, Betep bepam besar le bentietenie, Betep bepam besar le betanibenyi, Betep bepam besarr le befurr.